Laha gny tena fampiasa anigny aloha da fangala volofotsy. Ndre ho an'gny lehilahy izay, ndre ho agn' ampela. Fe misy avao koa gny lehilahy, malay mampiasa hareza i da igny avao gn' ampiasany <noise> angalany volombava.